Eey e wodi ñyamunda ko ɓeydanta sembuuki ko hawti e juri, e debinoje, ñyiri gawri, e kusel, e alkamaari, e ɓikkol lekkol.